Mebjpj dj mebjyj obi a m'adwen mu da hc papaapa kyjn dj mebjyj obi a nkorcfo nyim me. Siantsir nye dj sj w'adwen mu da hc a, cboa w'abrabc na dj nkorcfo pii nyim wo no dze, cdze chaw pii na cdze berj wo. Nkorcfo pii hwehewj hcn a wonyim hcn, hcn asjm mu etsie na ber biara wcrohwehwj dj wobenya wo ho asjm aka mbom ehyj wo beebi na w'adwen mu da hc a, nna erobc wo bra ara nye no.